Ngame ondi hole ontaku. onatku oshikunwa shono hatu ningi momagumbo konyala momagumbo ahege. Uunona ohatu tekulwa noku putudhwa nontaku. Ontaku ohayi ningwa nee pamikalo dha yooloka. Ngame nee shampa nda hala okuninga ontaku ndjono. ohandi kutha iilya. etandi yi hompo. etandi yi thitha. iilya mbyono etandi hyi yogo. etandi yi tula moka plastic. o nayoilona yoyene yene etandiyi nengeko. ohatuyi ithana okuyi nengeka. Shampa nee nda nengeke iilya mbyono. ohayi ningi iipu ndishi. weyi tula ngaa nando opombanda pomutenya. iilya shampa ya ningi iipu. ngoye otoyi kuthapo. otoyi poshini. otoyi fulula. Oho fulula nee eto thithamo nee uusila mbo. Uusila. ohapu kala nee pena uusila noomuma. Uusila nee mbono. owo nee ho aneke kashona. Shampa wa kukuta. ngoye oto fukitha omeya. oto tula uusila woye mokayemele. oto kala wuna oluko loye wlu longekidha lwa yela nawa. ngoye oto tulamo omeya ngono ga fuluka. oto pilula. Opuna nee uusila womontaku hawu ithanwa ongaya Hawu zi mongaya. Ongaya iilya ya- ya menekwa shampa ya mene kashona. yo otayi tsuwa tsuwa. Ohayi ningi nee ongaya yoku tula montaku. Shampa nee wa tula uusila woye mbono etowu tula omeya. ngoye oto tulamo ongaya. ngoye oto yi pilula nawa nawa nawa ndee tayi piluka. Etayi talala nawa nawa nawa ndele tamu kala kaamusha noontumpi dhimwe dhii. Montaku mono nee nagwo. oho tulamo nee omeya. ngoye oto tulamo ndjono ya pya nale opo yi pithe onkwawo etayi lala nee tayi pi tayi pi. Owa mona. hanga ndeku dhimbwa omulombo nee. ando ndeku dhimbwa omulombo. Montaku mono nee omuuwanawa nee wa tulamo iimbombo. Iimbombo ohatu teyelemo moo. nee to teyele mo iimbombo. tah ongula ngaa sho taku shi ontaku yafa ya lula nawa sho ngaa to nu ehete lyoye lyo olya lina uumbombo oh ohawu kala nee wafa. owa mona moothende muno. omo naana ho yi uvile mo. Tashiti oshinima shimwe ndishi hole nayi.(uninteligable)osho oshikunwa shotango shoka ngame nda tseya oku ndulukapo